که تاسی پلان لري چي د ځمکې تر ټولو لوړ غره ته پورته سي نو خپل د ځان سره پلان ولري او اړین توکی دځان سره ولري او همدارنګه پر مصارفو یی فکر وکړی د غره ختوونکو سره مشوره وکړي خپل تمرین ډیر کړي خپل صحی وضعیت وګوري .او هغه توکي د ځان سره ولري چي تاسی یی وړلای سي اود ضرورت په وخت کي تری استفاده کوی